Wɛɛkpǝ wɨ lée kpii rɨ kpanʊwǝ wǝǝ wɨ le wii akaniyǝ ǝ wɨŋ fɨ wɨŋ Wɨ ŋ piri akɛɛpǝ mɨŋ kɛɛrɛ lǝh pǝ ŋ pa lɔ kɨwɛɛkǝ wǝǝ wɨ ŋ fɨ wɨ wɨ wuru akanɩ wɨ lɔ wɨ wǝ lǝ́ǝ fɨ wɨ ŋ koonu oturu wɨ wili rɨ kpanǝ wǝ wɨ láa tɛlɩ.